Xuhua xiñún' ni akuan' ni ni nihia' ruhua ngwii man ngwii nihia' ruhua, kini'hiaj nej riñan ba 'ngo ki'ñanj nga tuku sí tu tuku luta, ni nihia' ruhua nej tuku 'ngo nej sin' tuku 'ngo nej sí achij, ni nihia' ruhua nej ni man nej ni ni'hiaj nej ni nihia' ruhua nej ni kani'hiaj nej riñan unanj 'ngo sin', ataj 'ngo nej mestru kunanj 'ngo nej sin' ni unan ni nihia' ruhua nej ni baj ni'hiaj nej, man nej ni ni'hiaj nej ni nga ba 'ngo ki'ñanj 'hiaj nej sí man riki xuman' nan, ni 'hiaj nej sij 'ngo ki'ñanj ni man 'ngo ngwii ra'ánj ni man 'ngo ngwii ko'o ni nihia' ruhua nej ni nne nej ni ni'hiaj nej, ta bin si 'hiaj nej si ta bin ba xiñún' ni ta 'hiaj nej áj.